نعم أني كويسة في السباحة، نجدر نسبح ونجدر يعني نطفوا على المية بسهولة يعني، بس لما يكون في يجولوا إنه فيه في الأخبار عاصفة بحرية وكدا نتجنب المية طبعا، يعني ما نعرفش نتعامل مع الموج، فنجنب البحر في أوجات العواصف البحرية.